Mal mago nu ta̱ yis ba boo gwasi kume ka̱ lesi ka ka̱ gasi yek lu tlo ka̱ ɓulsi yek sa̱ yil wugo, ka nak ba̱lsi ilgwe ɗe pa wo sa la̱mi wu, to asa̱ li ka̱ lu ma̱tlti gwasa̱n yek ka̱n hal a wuli ɗe a lubii ɗa ka mal jon niɗa kume lu na tloti sa̱ na kumti yal gini ka kumo sa̱ jel kulu wi, kulu gwasa̱n go yek ɗe yeke sa̱ ngot ta ba̱lsi ilgwe ɗe pa wo ba ba̱lsi wu, mus lugwe sa̱ yena̱n go kota̱ ka̱ me ka̱n sa̱ yena̱nni ka kumo sa̱ ba̱l ma kulu to ham a̱a̱ mal wo yisti ba boo ga̱ mal mago na̱kgwe ɗe pa wo a dla̱m ten ga̱ kol go kusan ta̱s man kol pamma mal yis ba boo gwas i'e balle kuma ta̱ mba̱la, mba̱la ɗe ma̱ ga̱ɓa ɗe ti wo ta̱ ka̱dla̱n go ham ti wo ti mago na̱kgwisi ka̱n. kum ɗe hal ka̱ nitma ba̱lti ilgon go, to mus lugwe ta̱ kum yal gwa go ta ngwe, na̱ bɓotlka̱n ga̱ mal wu, ama mus lugwe ta̱ kum yal gwa go ta ngwe ta li tet ka̱ li, to nu ka̱n tla mago nu ka̱n tla ni ilgwe ɗe pa wo ka̱ ɓalti aka̱ nitm ba̱lti illa̱ nguki ase na̱ ayo wu mus lokoci ta̱ yal gwa wugo, ta li tet ka̱ li ta kum a̱a̱ ta yisi ɗe ba boo gwas ka̱ ɓal ɗa yek laki kum ɗe hal ka̱ wutsi a lubii ɗak ka̱ go ta̱k yisi aɗ a̱a̱ diɓa̱lti wu nik gaa gwe ɗe pa wo ta̱k yisi ta̱s yiski ta̱k ba̱lsi ilgwe ɗe pa wo ka̱ za̱si sbona̱ nali wu, kangwe ɗe pa wo nya ba̱lni si go nu ka̱n nya ba̱lni si ta̱s da̱m ɗe ga̱na̱n, a sannan go tya̱s da̱m ɗe ga̱na̱n go mi mago ta̱n ta̱n yis ilgwe ɗe pa wo niɗe gwasa̱n wu ta̱k ba̱lsi ta̱s yiski ki ma wu aka̱ yissi i'e. Ningo kume mal gi ka̱n yek ta̱ gil ka yek a li ka̱ lu gonten a na ngot gwasi yek a mbit wugo, sa̱ wuli ɗe gi ka̱so aa wuli ɗe gi ka̱n yek ɗe yisti gwa tet tenti ɗe gwa ye a wuli ɗe ai illa̱n kaza ni tenti <hesitation> ma̱dla̱n gwas wo ka̱ lu ka kaza̱ wo na̱n ka̱n ni to kaga ba yistia ti mago ba na ga̱ɓa ta kuli sa̱ pa̱lini sa̱ taɓeni hwiti ma̱lgon tla gwas ka̱ gil ka, yek tlaɓi gil ka̱ wugo yek sa̱ sak ɓalti a gibbo yek ta̱ tul ten bidlaboomi sa̱ a̱a̱ ta̱ na ngot ga̱ tlaɓi sa̱ wule aa ma̱nda̱ki tla ni aɗe so ma̱nda̱ki tla ni aɗe so, ase tlaɓi kum yal gwas wi, yek tla wu kuli ta na kuli yek ta̱ wule go kulu tla gi ka̱ɗe wu yek sa̱ wule aa yek ta̱ wule kulu tla gi ka̱ɗe wu, yek tlaɓi saka kulu sbona̱ ta̱ kum yal ga̱ ba boo gwas wi na̱ na̱k gwisi ka̱n yek hal yek ta̱ ngo ma̱n hapti dlo yek sa̱ te kuwa go tlaɓi wo gwas ka̱n, to tlaɓi a yisti sowu, ta ta kul so a ti mawu ta yis tlaɓi sowu, ta wuli ɗe kulu tla gwas ka̱ ɗe wu so kume hal ma̱ wuta̱n wunda̱l ji il juju a lubii go, ta̱ndla̱la̱nni ta̱n yisa̱n si si mago asa̱ yisa̱nni, kumɗe hal ma̱ yisa̱nsi i'e wu mus lugwe ka̱ li go sa̱ na kumti yal gwa sa li ka̱li ko kuma sa kop ki, to ki ma wu ya kamata ta̱k kiyaye mbadl gwas wato ta̱k kiyaye yisti gwas ta̱k yissi hwaɓi yissi iˈe kume ka̱ yissi go si mago sa̱ yiski iˈe yisti gwasa̱n malki wo yek ɗe. Ba̱k li ang ang kooni malsi so ngwesi ilgon a ang ɗak ka aka̱ ba̱lsi kume ka̱ nisi ma ba̱lti ilgon go sa yiski i'e to ta̱ nya zini ang.